الشاي الغريب أنا اللي صارلي في حياتي أي كنت نتمشى في الطريق عادي حتى نتلفت حتي في هاذاك الوقت كنت صغيره كنت نمشي عادي حتى اتلفت من ورايا نلجى كلب يجري من ورايا ما فهمت انا حد شاي حتى <hesitation> عندنا هكا نجري ما كنت فاهمه حد شاي سلكت مرا علي شعره <hesitation> معناها قريب عظني.